कऊ की भलाई करना किसी की मदद करना या समाज में सकाराम तो बदलाव लाना होय तो ये नैतिक मानव जा सके। लेकिन अगर इसका उद्देश्य दूसरों का शोषण करना धोखा देना या किसी की स्वतन्त्रता और अधिकारों का निदनीय और अनैतिक होगो। पूर्वानुमन्त का नैतिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनको उद्देश्य क्या है। और वह कैसे प्रभावित करता है, जैसो कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं बनावत तो यह समझ के हिय म ही तो होते है।